To nakwo miye kwo nakwi mi ma yek wo nabayi ma kpakwo bodo napyiseyi mi ma ye ba ma kpa ba mi ma kpa pa ana kwo bodo nanayi mi ma kpa ba ba mi wu nda gbma nminmi gyin gyn nmawo ba da ma gbmo bo do na nakwoyi ma kpa ba nnabayi n ma kpa ba ban ba ba oyan kwa pmayi oba bo dami mi ma kpa ba bodo na bmayi nma kpa ba nnabayi napyi sege makpa ba na nayi ma kpa ba n muyi ma kpa ba